ونې خو مختلفې ونې دي لکه یو هغه ونې دي چي میوه لري لکه مڼه، زردالو، شفتالو، آلوبالو، توت، ګیلاس، بوهي او همدارنګه هغه ونې چې میوه نه لري لکه بلوط، چنار، سپیدار، بید او همداسې نورې.